Kurata melaɟəmbəltə. De ta bo. Kaltara. Yatu naana. Taɲa. Tuwadi ŋgumutine. Woside detaboo tum wasa hiɲ tiya. Dega taye ɲenii, wolo dala. Kara riyadə də mitiŋg. Wasi doŋ də wasa haɲ ŋge sabarka. Caana gəda, ɟa kul koro digida. Wo riyadən. Ya tu oho. Oho taɲ oɲõ. Yoloɲ ge matak oɲ, taɲ yaadən, sabar ka woo. Ko kuɲ koro digene. Woo, wo kət taɲa. Taɲ dan tak nad ɟundo to ooɲõ wad wadal, yolol ŋgata ndama ninda damani damani dana mand mool. Yaako, walof kiɲ dan tak. Tar riyade ya el ben. To osiye ti mendeɲẽ. Wasi ya olʃeŋg ga nag gat. Caan nak gada kuɲ korono, degene. Woo degene ta alam kiɲe naŋg ko. Adum ta alam kiɲẽ, riyada ko. Too or linii. To wasa hinii. Woo tu oline. Taɲ bi naanit taɲ binani tu tarnəm gumine. Tu tar ɲi binii. Tan, wosinen. Mataki ilee. Roɲ dede kal tara nan. Kasabark nɟa nak gada. Woo kə sabarku ge woo. Woo, wo kum koro digini. Woo zumleɲ ɲaa ga ta, taya tayen fenaŋg ko. Kiɟ owara nee, woo. Kor taabə arege Dob kam yaako. Cel deeye ta alam ka. Too, kalde degen tariɲa ye ak tə oŋg. Ta oŋg tariɲa elben. Ene wosi de tabo. Tu wasaa hine de tabo kaltara. Kaltara miʃil kal tara. Tera yadenen. Hey, wo riyadiya got koolo. Min dee, taɲ indam bal nanee taɲ kal kə. Caɲ mada. Ɓas kursu. Wo kalka naaŋga bo. Tuteɲ guwinee. Naa ŋga batar guniita. Tar guni tə. ɟa tuteɲ ɟaa ge, tute zi ge, ŋgok ge. Dalek geele darlek daamenen. Matak el ben. Woo yolheɲ nɟel deyaa. Oho nak gada. Teeke ɟaa nag gada. Zar raho waro waro waro də del. Ta te ndeele, elbini ya, hano wosi de tap tə wosa hana de. De yatu na de kal tar riyadaten. ɟaa nag dada. Wo ɟa, ɟa nag ŋgalida. Woo, ɟa nag ŋgalida woo. ɟaa, ɟa ta rut to gada. Aʃen kuɲ koro dəga. Kuɲ koro digiɲee, kode dəgan tariɲ royatə. Naŋgə ki yi daana, wo batan bob kiɲa, woo yaako naŋg tub. Uɲe dan. Tata nabun ne el bini. Heya taanan wosi yetu wasaa hana dede kalkə. Taɲ, taɲ riyadə tə. Woŋg wosi, miʃe lanɟim, bohono kal tari yolo. Yol hoo, hariya dəŋgənə yolti tigi ŋgum ge naan ne. Awal ʃey tuwasa haɲ tə. Wasa haɲ tə sabur. Sabur ka ɟaa nag gada. Woo, de de tariɲ ruyaa tanaŋg kuɲa. Helben ndom kam yaakətə uunu. Yaa gə dək tara gal ha ɲi ŋgudug, kuuru elen degen daanan, hay ya, hana wosi derab wasaɲ. Ta wasa wot ma tak ko tu uru ŋgal. Caan naz gəda, wo kə kay daana, wokə sabarka, kooŋg riyaada. Matak ilee roɲ dede kal tarana kə sabar kə ɟaa nag gidaa woo kə sabar kə roɓeewoo. Woo, wo kum kɔo digin woo zumalaɲ ɲaadə tə taɲa feneŋg ko kiyo ara nee, woo wo ta bara ge. Dab kam yaako deb geeye ta alam ka woo ka dede gə tariɲa yaagə ə oom. Tə oŋg tariɲa elbe. Ena wosi de taboo tə wasana haa de tabo kaltara. Kaltara miʃil kaltaraa. Riyaadaəy, heey woo radiya got koolo. In dee taɲi iɲ dam balnaanee taɲ kalkə taɲ mada daa bas kursuu woo kalakə naaŋga boo. Tuteɲ gumiee laaŋg bə tar bineeta tar tarbiniita. ɟaa tuteɲ nɟaa ge tuteɲ tegzi gz, ŋgok ge ndarle gele, ndarle dameene matak elben. Woo ɲoleɲ ɲelde yaa oho nagada, yeke ɟaa nag gadaa. Dara waru waru waru wadədə, ta tə ndeele. Eleni ya, an wosi de tab a tawasa hana dee dee yatuna de kalta riyada tə. ɟaa nag gədaa wo ɟaa. ɟaa nag ŋgalida, woo. ɟa na ŋgalida woo ɟaa, ɟa tarut to gəda. Aʃen kuɲ koro dəgan kuɲ koro dəgene wo de dəgan tariɲ rooyatə Naŋg key daana wo batan bab kiɲa, woo, yaako naŋg tu. Uɲe dan tata naaben ni elbini. Aye tanana wosiɲ etu tə wasa hana derek kəlkəə. Taɲ tɲ riyaadatə eŋg wosi ni miʃeel laanɟim, bohonii ŋgal tari yoloma. Yol hoo reyaadana na yol ti ti ŋguŋ gunaane. Awal ʃey tə wasa heɲ kə wasaweɲ tə sabur. Sabur ka ɟaa nag gidaa woo de de de taraɲiroyaa tana kun ya. El ben deb kam yaa kə tuunu. Yaa kə tək tara danaa leŋgətə ku kuure elen degen taana. Aaya ana wosi derap posaaɲ tawasa wan matak. Kə tu ur ŋgal canas gədaa wo kə kay daanaa wo kə sbarka aan riyaada.